هل جميع الكلاب متساوية وديا؟ لا أنا ما نشم ربيع الكلاب أما اللي نعرف أنه هي فم سلالات أشد شراسة يعني سلالات تخوف أكثر من سلالات أخرى فم واحدين أساسا موجهين للتربية في المنزل وفي الدار واحدين لا هم شرسين بيطبخوا يعني جد ما أنت تحاول تربيهم بيش يبقى فم يحملوا شوية عدائية وشراسة.